Танӯр барои пухтани хӯрок истифода мешавад. Он бо истифода аз қувваи барқ ҳаворо гарм мекунад ва тавассути гармӣ ғизоро мепазад. Ту хӯрокро дар дохили танӯр мегузорӣ ва баъд аз муддате он пухта мешавад.